زه رڼې اوبه څښل غوره ګڼم ځکه چې دا طبیعي، ساده او پاکې دي. رڼې اوبه بدن ته تر ټولو ښه هایډرېشن ورکوي. ګازلرونکې اوبه ځینې وخت خوند لري، خو ما ته ثابته نه ښکاري. ما ته داسې احساس راځي چې رڼې اوبه بدن ته آرام ورکوي. د ګازلرونکې اوبو ګاز معدې ته ځینې وختونه ستونزه جوړوي. زه فکر کوم رڼې اوبه د صحتمند ژوند برخه ده.